<hesitation> Fariparitako eky asa tegna tsara amin'gna zegny mpahandro sakafo satria ny mpahadro sakafo zegny mikaraka ilay raha andeha hiditry hanome fahasalamagna ilay mpanjifa an'azy ,ohatra izaho mahandro lasopy <hesitation> dia amin'igny lasopy ataoko igny tsy sakafo fô lay lasopy amboariko eto fa mitôndra haravoagna mitôndra hery mitôndra fahasalamagna mitôndra fôrsy amin'ilay olo mihigna izy dia zegny amin'izegny ivolagnako fa tsara ilay asa.